<hesitation> eshindu shokhuranga nikhochaka etsisendi sichilikho vulishindu taa etsisendi sisilikho eraha yoparangeyo tawe <hesitation> nikhutsya nikhulenjele mukari kwanza shokhuranga etsisendi neshindu sha maana khumaisha kavulimundu, vulimundu yekombanga ari avekho ne tsisendi, muinjira fulani akholakho shosishosi shara nalaparanga ninesho onyolanga wang’ang’ana wang’ang’ana weinivesta, wakwila ebahati wune tsisendi, lakini nolengele sivali avandu vosi vali ne tsisendi vamenyanga maisha kali kefuraha tawe <hesitation> tsisendi <hesitation> khuvaa ninatsyo onyela khuva ninatsyo noli tsisendi <hesitation> eshivala sana lakini onyolanga vari amaisha kako kakwile amatinyu ama kavulakhomo efuraha yosiyosi licha yeuwo khuvaa netsisendi tsiyenetsyo, tsisendi tsendanga etsi efuraha muinjira if irinana etsi <hesitation> okhurumishira khweuo khwe tsisendi kenye vari eshindu shokhuranga novanetsisendi wakhava ne kiburi ta. Kw mfano tsisendi khwenda eraha ni shina onyole vari owasho ama omundu wulemelwe wuna avundu <hesitation> ewe ulafonikanga wunetsisendi wutsile kwa mfano avasho vana eshida vana akhabidi muosivito. Vakhailwe okhalipa vavele vakusiye vuli eshindu vakusiyo omukunda, vakusiye ing’ombe varunjikho ori muvanyela lakini sivalafanikiwanga ta, nawe ovulayi ori <hesitation> etsisendi fulani fulani ama eshindu shisikale nalipa shosi onyolanga varii avundu vano valeurira <hesitation> valakhuyanza <hesitation> khumakali kavo novakholile uvakhonyire varure mushinda yivavele ninayo vasevile eshindu fulani onyalanga vari novuyanzi ovulali sana mundu uno usilishwa uwonire alachendanga, ulamushe nefuraha sana avandu vano valakhukalisiya asandi <hesitation> valakwiysomia nawe omwene hata wesi nolengele khu tsisendi tsorisiye tsina vandu nivakhulamila etsikhavi wiwuriranga sana, onyalanga vari valakhumitivetanga ama etsinjila tsitsyo okhutsukha shichira omukhono kururianga khandi nikwo omukhona kuvukulanga ani etsinjila tsitsyo tsitesanga okhwikukha sana. Kwa hivyo nova netsisendi onyole vari uvele nende omwenendo kulii kwo okhukhava avundu, onyolanga vari <hesitation> ova nomenyile novuyanzi vyonyene na niyo na niyo einjira yenyene yetsisendi tsinyela khwenda ovuyanzi vyova nolenyakho mushivala khuno likhuva liakhavili. Noli netsisendi sikali vari kalamaanisha vari oleshe khulakaya na avandu ta. Ewe wakhonyola etsisendi siolenya khumanya ori. wuno ni baba wange taa. Solenya khumanya ori wuno ni kuka. wuno ni koko solenya khumanya ori wuno nijirani tawe shijilo wunetsisendi ewewe olavolanga ori aah. vano nawatakha sukhunyela okhwikhala ninavo tawe. vano nenjenda ninavo vandu valalakaya shina ne we ole- ole- ole eletsu wivilile ori avandu vano nivo vakhakhurera. Tsisenti tsyonyorire tsikhwele kiburi. solenyanga okhwii. Khwikalusya yasi tawe solenya. solenya khulakaya navandu tawe. Kwaa onyolanga amaisha kama akenako, ekee siwamenya lakini solukho huru ta. kenya vari <hesitation> nova netsisendi wendeleye okhuulilisiana navandu weshime avandu weshime vuli omundu yesi. Etsisendi tsitsyo tsino notesekho notesakho heshima yova nolininey. notasakho okhulakaya na vandu ala notesakho okhusaporta avandu. okhukhonya avandu. okhukaribisha avandu omanye ori ee. wuno ni wandaye niye wuno no mwana weru wono khwakhasoma ninaye wono yakhava ori yakhava ari. Ove nende okhwinjiilana navundu mutsinjira tsindayi niwo etsisendi tsitsyo tsila khwendira eraha yosi yawenyakho mushivala muno. Khuvaa ne raa khumera khwo meraa khulipa noli ne tsisendi khumera okhulima ofunda few beyi okhukula emitoka fwenofu sufwalakhukhonyokho ta, ndiyo ne raha lakini sinyela khuvee eraha yilakhuiya yake khurasia eraha yokhutendamano na avandu tawe kwa hivyo noli netsisendi manya ori natsila muinjila shina endeshe okhukwasa avandu vano nakhuka shindu shina endeshe okhukwa avandu vano nakhola shina endeshe <hesitation> ama endeshe khuva omanye ori owashanje uto uvele ne shida fulani ne vunyeli shina vwokhumukhonya kwa mfano noo <hesitation> kama ori ewe uvele avundu maniuvere novunyeli wunetsisendi <hesitation> area yomenyilemo injila yakwa eshida avundu womenyilee <hesitation> wuvele no mundu wuno sanyolanga eshakhusi ta nolenje avundu kama ori womanyire avanga vanyakhanange khwambukha etaraja nivatsia musuku nivatsa hata muchera tsitaraja traviya etsisukuli tsiumoo ama vandu vanywetsanga amaji amachafu ewe ne echukume lieuwo kholenjela vari ee. Embele novunyali na avandu vanje ovano lokha erakhoririe eshindu fulani vayanze mushindu fulani shilakhukhonya fwesi kama ecommunity. Khulenjela ori edaraja yila kwisianga avandu muchera muno nenyera okhulemba sinava ekhonyire avandu vosi. Na vondu vosi nivalenjela ekasi ya okherire hakika valakhwitsyomia valakhuyanza na valavwa ready okhukhusala mushindu shosi shosi shova nolenyaya sasa nolenjele <hesitation> okhura netsisendi sikali neshindu sho khwikhoyera lakini khuva netsisendi bila okhurumishila eyinga nakani bila khurumishira. Amaarifa nende bila okhumanya mwolatengamana navandu. onyolanga vari tsisendi tsitsyo tsino sichilekha tsya muhimu ta onyola vari baka olola khopoindi fulani olakhulango ori eei nyesaye nakosela shina wayamba etsisendi wayamba shindu shosi shinenyanga lakini maisha kanje vandu sivenya vanzenyanga tawe nalola ori eeii maisha kanje ninetsisendi lakini sinomenyanga ori munatarajianga tawe shiala inyala khuvaa shina eshida ye weeyiruranga niwe khwanda khwiwurira. Okhwanza khwiura okhuvaa ikulu okhura kila omundu mani kali amatsotso kwa hivyo nova netsisendi khunyola eraha yosi etsisendi tsinyela okhukhwakho tsa eraa. kava vari nolarumishilanga muinjila ili yenyekhane. Ne- ne nova nola pu nolaretsangaavasho <hesitation> nolola vasho khuva vandu va maana mulstsyangu yale tsisendi tsitsyo tsilakhuyeta khwenda eraha yosi yalaparanga.